Sinuwaa en ko ɓuri heewde fuu, haakolooji ɓe ɓuri defude kamɓe, e kañun e ñaanduuji taweteeɗi celbuɗi. <hesitation> Ɓe ñaamataa eɓe njara ndiyan. <hesitation> tawan eɓe ñaama eɓe njara ya jonka <hesitation> hono salaati en. Aya ɓee ngondumi ɓe ka, ɗun woni ko andumi banngal muuɗun.